Seru reta jare semenbi jei sebe ma ikavi aruata baera automatico esa jokuae senborita aruata yave tape puku rupi baeti bateta semocuesta erei oime ko, takarara reta eh yandepo pe yaruata ba jaeko jokuae ,manual jei supe reta jokua baetimi eh aikatuta